डुब्वीं भालू क बारा मा हमर सुण च की ऊ बल ठण्ड से बचण थय उनका बहुत बड़ा बड़ा बाल हुन्दा सॉफ्ट बाल हुन्दा की उनथय गरम रखन ऊना शरीर थय गरम रखन जु उनका पंजा हुन्दा मतलब बहुत गुदगुदा हुन्दा जेबेल उन बरफ मा चल सकन अर उनथय ठण्ड नि लगन |